जींस मां छ्वोटु खींसु किले व्हंद। दरअसल उन्नीसवीं सदी की शुरुआत मां ज्वो विदेश मां खदान व्हंदी छे, तो ज्वो मजदूर व्हंद छा, तूंते जींस बणंयी गे छे। तति बार क्या छो, पॉकेट वॉच, जन खीसा मां रौखण वलि घड़ि कू चलन छो। त मजदूरों ते डर रौंद छो कि भई कखि अगर जेब मां सि घड़ी रौखदन, स्या टूट ना जा। तब ते वजह से जींस पर छ्वोटि जेब बणयिं गे। जेमां घड़ि ते निकल्लों खतरा भौत कम रौंद। ये वजह से छ्वोटि पॉकेट रौंदि जींस मां।